Eka! La misy tokoa moa rolahy ñy biby afaky mamboatsy na mampimpoly ñy raha simba añaminy eñy: <shushes> Manahaky anizao ñy biby atao "salama" eo. biby io. afaky mamoro ñy raha simba añaminy eñy. manahaky anizay ñy tombony. ñy helany fa tsy volañy. ary ñy fitaovany ñy fisefoany ;manahaky anizay ñy ati-doha noho ñy fo-ny aminy ñy famboary sela vaovao; <shushes> manaahky anizay avao koa ñy biby atao hoe "geko", <shushes> biby io afaky mampimpoly ñy simba aminy eñy koa.